Ny fomba fiketreha salady zany fa- famboara salady zany mba mahafa-po asianao karaoty, asianao concombre i, de somary asianao tamatesa, ataonao bebe vinaigre sady soa saosy poivre, carry de igny zany izy matsiro tokoa ary raha malaky hentsaky zany olo amin'igny, tsy mahalany maro satsia matsiro loatsy sady mahavoky.